To arsilaamay araŋ goono ga maa aayi. Hunkuna zaari ima ne nigo fu, nigo goro nda ni corey, araŋ day araŋ goono goro araŋ goono ga goro samay kala ma tun kay ka dira ka kwaay diraw do. Diraw kaŋ din na te nan kaŋ ni goono ga kwaay ni corey si noodin. To ni corey si noodin nidi din kwaay mo nan kulu kaŋ ni kwaay niga te danga nigo yaw day no nigo. To din kwaay noodin, dirawo do kaŋ ni kwaay ka sabanda boro fo yaŋ noodin. Mate kaŋ nin day niga te ni m'i di araŋ mate coro nda coro yaŋ. Kala din kwaay, nin kaŋ kwaay noodin, sin boŋ ciya yaw nigo ma. Min boŋ te yaw b'a kwaara ize. Din kwaay i ga, niga n'i di no ka naagu i ga nin day da i goo ga fakaaray nima furo ka fakaaray araŋ day. D'i goo ga salaŋ haŋ kaŋ i goono ga te kulu ma furo i ra nima sin boŋ ciya yaw. To yaadin no niga te taadin taadin nango ra niga du coro yaŋ. Sohõ niga du coro yaŋ kaŋ araŋ day ga mu'amala, araŋ day ga hay kulu te araŋ ma furo ni muraadu ra. Amma din kwaay, da araŋ goono ga hayo nan kaŋ i goono ga te kaliŋ ma fatta i ra ka kwaay daban ka goro. Haŋ kaŋ i goo ga te kaliŋ sin me dan, haŋ kaŋ i goo ga hayo fakaaray kulu kaŋ i goo ga te ni sin me dan. Kaliŋ ma ye can kuray fo kin goray te ka mo dan i se. Nidi yaadin, man yaddan din boŋ na sanku fa nima du boro kaŋ ni yaddan da.